Yaani mnyama ye ninamwenda, yani kusina mnyama ye namwenda ja kuuri, kuri namwenda sana sababu venye naseire aho kale kuuri ni mlinzi. Ko wapatire kuuri vee no kuui no kira kintu ja muntu mulume jii koo na kuri, kuuri kwanza ko wayendre nayo na- nkutuba iri kira kintu na ko wodoma na namjini na hayi, hayi kutuba iri si kuri, ko waijengire mazingira vii yaboha chakurya na che kukwenda iri, kwa mfano wakemire daa kuuri, kwatite marina vakemera vantu kuri, ko wakemire vii, kuuja kuja changwa, kwa wavaire vii da mluri vii, kuuja yiise lakini tofauti na vanyama viingi, no maana ni namwenda saana kuuri. Kwasababu kuuri, kuri na kwo wodoma no- na- nonoo ko na noo na- nakisaaki nooka porini no kono noo- noo- noo- noo- guajaa noguacha wanyama no <noise> norina no, norina na asili na- navintu vyiingi vila usabu kuuri no mlinzi. Ko inamaana kuntu kintu chaviha chakufumire, kwo waboire kwo wakemire vii kuuri, yaani yootakiwa wiikale vyaboha maana kuuri, ina mayao yaviha saana kwo we yakulumire, haki udome sibitari jii nu chungwa mamaka no tungwa masindano kii sa kuuri. Kuuri ina- ina- inasumu yariha saana yotakiwa uiogope.